Nederland mi hau te tu dats ti na nkautsun niya. Dats hau te tu an flavor mix na sa meat potato ti na niya. Potato te le adang te tu inge stompot an favorite dish ayan popular dish ayan stompot ti te niya, kibeling ti te niya, bitter blem ti te niya, bitter blem te niya, apple pie te ti son song song te niya, an traditional ayan hannat te tu atam lem e niya, ani te pohe mix tawa niya. Anta ayan dats hau te favorite dish ayan adang te tu e hagel slag ti na niya, favorite seed, chocolate le, forest, forest ami, fruit ti te niya, man tree na niya. Adang tse song song ani ani highest consumer of liquor rice ti in hei, zoo te ang hei rice, ang bufaya ta ngaan, zoo syam te hi an ayna sa anyan ni hau i.